Sinukuréén sanja sirégmé sipuré nufuk so noom mama néjool béloob: nang éŋaar, nimundum éŋar tahé jabegeer; fubegeer; ésiil gurok fo fubegeer. Fubegeer inja apupuur nufuk memeek; ébook, inja apupuur nufuk memeek; gajagal, inja apupuur nufuk memeek; ésubuut, gasobul, érigee so usé saan ipiné mama kankaan dsinukuréén saan umiré so nufuk inja sijahoor jahoor may yo écimé nirok ma miin ipiin so miin ujaam. Sipurémé nufuk, éjoow éŋéés mucohoheey yo écimé nak sipuur nufuk éjoow béŋéés wan siñumé éŋa miin sirooŋ.